کھانے مہنگے کھانوں پہ <hesitation> کیسا ہے بولے تو۔ اب کھانوں میں اپن کیا ڈال سکتے، تو بریانی ڈال سکتے ہیں، مندی ڈال سکتے ہیں۔ اس میں ایکسپینسیو دو چیزاں ہیں، ایک ہے ٹائم۔ بریانی بنانے میں جو ٹائم لگتا، بہت زیادہ رہتا۔ مندی کو بھی سیم ایسی چلتا، مندی کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا، لیکن یہ ایکسپینسیو اسی لیے ہوتا، اس کے جو مسالے رہتے۔ لوگاں بھی تھوڑے، کبھی کبھار ملتے، کبھی کبھار مسالے نہیں ملتے۔ جس دن مسالے نہیں ملے، اس دن بریانی بھی نہیں ملتی۔ بہرحال بول رہا ہوں، بریانی کو کیا ہے، مین مسالے صحیح رہنا پڑتا۔ پڑتا <hesitation> گوشت زبردست رہنا۔ <hesitation> تھدار گوشت ملنا پڑتا، اگر اپنے کو صحیح گوشت لانا نہیں آیا۔ پیسہ ہے لیکن دماغ نہیں ہے، وہ تو مشکل ہو آتی۔ بریانی پہ چکلے لگ جاتی، لیکن بریانی کا جو ذائقہ آتا، صحیح بنے بعد میں یہاں کھا لے سکتے ہیں۔ سامنی چاٹ چاٹ کے، چاٹ چاٹ کے کھا لے سکتے۔ ایک ایک پلیٹ بولتے سیدھا گٹ گٹ نگل لے سکتے، بریانی۔